هاي نقدرو نحقو السلام العالمي لكن هذا باش يحتاج لجهود جماعيه من كل الدول و الشعوب، باش يصرا لازم تعزيز الحوار و التفاهم بين الثقافات المختلفه و لعندو أسباب النزاعات كيما التميز و التطرف، لازم يكون في تعاون دولي حقيقي و تركيز على حقوق الإنسان <hesitation> زادا لازم نربيو الأجيال القادمه على التسامح و الإحترام.